Legioma ndraiky matetiky tsy mihoatra ny herignandro izy efa efa ratsy edy efa lô i fa tsy manjary hohanigny fa izy agnatin'ny herignandro i ts- tsy tonga de ke hoe samby afangaro any samy legiomanfa atôkatôkagna ôhatra pomme de terre avahana tsara be hoe any ny pomme de terre, ny tômaty satria tsy mitovy le lera le ampamontrika zare, satria tômaty malakilaky lô par rapport am'pomme de terre.